Jun ndamenka chín naguenka na'a ndandikiti ni yuu nanu nakachian na'a ndio vengui nuu ndeinei chiki ndi'á, janjun ndainuu ndani kechika ndiani chiyo kutu yuu nden, yatun ndamen ko'o ko'a ejun kó kakachi chijaniania nojunta ndoku ni kuente ña'a kondiku jania tukuña'a, iiña nachi ndukani'a nunndakde ajun nuu kuente me'e tendame keti chiluu kue tekache ndame'e, ujun ujun chúmu yuun tukué chinde kuine nutuñania tikandia ndame ujun konda inga yuu yi'í ndaniatu kuina konduyuu nokuende nuchí inia nii jaña'a nune tuñaña ndachi nuu nueve kundejá, njuña yii ñuu yenu cuenta kué ñachinda ndeñunrió nuketa tedio namonnguiá ján ndetedió nujani, netenio janra iin m. uy venenoso kuña'a jania nuu ndokeno jun, ujun ngatunemento ndakuña nganunó inaun.